Oyi mina a veni o wozome a'o bɛ jisa ho wosome so na mu a mu ɲa'a po mu be wiyan oyi tira o tonu na a oyi so a'o ci oyi suwa cu a'o baba arara a'o hɛtian o ma le mu'ɛna zo walima mu'ɛ hozin zo a'o vɛ jɛ tuwa a'o a cɛ a'o si o siyan a yi ɲu o buwason erewa <hesitation> toni wozome veni a wesin ma tete